طعامي المفضل هو المحشي، وبالأخص محشي الكوسة أو البتنجان. بحب طعمه وبحب الطريقة اللي بيتحضر بيها، بخصوص اختلاف الأكل حسب الوقت، ففصل الشتا بيحب الأكلات الدافية زي الشوربة، خصوصًا شوربة العدس أو شوربة الخضار. كمان بحب المكرونة أو الملوخية مع الرز وكمان من الأكلات اللي بتدي طاقه المحشي والمعمر